oletteko te käsitöitä tehnyt nuoruudessa paljon
olen semmoisia arkisia käsitöitä niin kuin villatöistä niin ja kaikenlaista niitä on tehty
oletteko te luotolaista tehnyt
no niitähän minä olenkin oikein tehnyt jonkun sata niin aivan käsin kudottuja nuorena jo alkanut ja aivan tähän talveen asti olen kutonut vaan nyt ei enää enää kädet tee tehtäväänsä oikein puutuu niin pian
kertokaapa oikein tarkkaan se luotolaisen teko
no kyllä kai minä sen osaan kertoa kun vai niin niin että se tuota - oikeilla kudelmatikuilla kudotaan no siihen luomaan pannaan ensinnä kaksisataakahdeksankymmentä silmää luodaan ja sitä sitten kudotaan niin kaksi silmää nurin ja ja kaksi oikein tai kaksi oikein ja yksi nurin kummin vain mutta kumminkin koko korttelillinen kortteli sitä ja sitten sitten tuota siihen lisätään silmiä että tulee kolmesataa ja sitten kudotaan niin kolme korttelia että se on ollut se kyynärälasku silloin aina että kolme korttelia sitten pituutta ja sitten tuota sitten tuota heitetään kaksi pohjaa kun se on kun niitä sillä lailla kudotaan että neljä silmää oikein ja yksi nurin siitä luomasta lähtien niin sitten heitetään kaksi pohjaa langalle ja - ruvetaan kutomaan hartiat erillään että siinä sitten vain ja se jää sinne ja etupuoli kudotaan sitten kanssa ja siinä hartioissa levitetään heti levitetään yksi pohjallinen viisi silmää kun muutetaan ne sillä lailla ja sitten - korttelin päästä toinen kun niitä kaksi heitettiin niin se kaksi nostetaan kanssa että tulee hartioihin leveyttä no sitten sitä kudotaan sitten niin kuin puoli kyynärää sitä niitä hartioiden pituutta no se sitten heitetään langalle ja eli - koukutaan siinä on ne olkapäät ja ja tuota kudotaan etupuoli sitten samalla lailla mutta ei levitetä enää niitä silmiä sitten se ne koukutaan koukkuamalla koukkuamiseksi sanotaan kun se - virkkuuneulalla koukutaan niin se ei veny sitten mihinkään päin ne olkapäät ja sitten pannaan se etupuoli ja takapuoli yhteen olkapäiltä ja ja niitä tehtiin ennen semmoisia että ei kaulustallisia kun aivan vain tässä edessä oli halko vähän matkaa että pää meni mutta sitten sitten on ruvettu tekemään kaulustallisia ja niitä heitetään sitten niitä silmiä että saa saa ottaa sitten kun lähtee sitä kaulustaa kutomaan että jonkun sata silmää sitten siihen kaulustan kaulustaan otetaan ylös sieltä ja hiha - hiha ruvetaan kutomaan sitten siihen kanssa joka jää niistä miehustasta ja etupuolesta mutta kun siihen jää reikä sitten niin siihen otetaan hihan kutominen ja siinä sitten se pitäisi sillä lailla panna että kuusi pohjaa tikulle ja neljä neljälle tikulle mutta se siinä siinä saa tulla enempikin kuin kuusi pohjaa tuota että saa koota sitten ja se siinä pitää ottaa sillä lailla että neljä oikein ja ja yksi levittää se nurja silmä levittää niin sitten siitä tulee sievä mutta ne on jotkut kutoneet ja myyneet semmoisiakin että se on vetänyt - kuppuraan kun jää niin paljon pois kun joku nurja silmä vaan minä olen aina sen tehnyt ja minua ensinnäkin opetettu sillä lailla ja no sitä hihaa sitten hihassa sitä sanotaan pohjaksi aina kun se kun jos on neljä oikein ja yksi nurin niin siinä kudotaan sitten joka toinen kerta niin että tulee kaksi pohjaa kudotuksi kummaltakin laidalta hihassa edestä ja takaa ja sitä hihaa kudotaan taas puoli kyynärää samanlaista kuin saadaan se kainalon - levitys siellä - niin sitten sitten tuota ruvetaan kaventamaan tästä kyynärpäästä ja joka toinen silmä ei kun joka toinen kerros niin kudotaan kokonaan ja ja toisella kerroksella aina kudotaan että - jää sitten niin paljon että neljä pohjaa neljä pohjaa tikulle neljälle tikulle että kalvoseen asti ja siinä vähän semmoista tiheämpää kaksi silmää nurin kaksi oikein kudotaan semmoinen niin kuin kalvovantut tuohon siinä se onkin sen teko meinaatko ruveta kutomaan
en tiedä mistä ne langat saatiin
no ne - kartattiin aivan kippuravilloista ensin ja itse kehrättiin ja semmoista se oli ei sitä katsottu televisiota eikä radioita ollut kun sitä oikein niin ja se oli aivan aivan niin pakko tehdä joka osasi vainen että sai veron - verorahansa -- aina hankituksi niin ja
miten se karttaaminen tapahtui
eikö sitten ole nähnyt edes karttojakaan te joo se kartataan ensin penkkikartoilla sekoitetaan ne villat ja sitten tehdään semmoisilla pienemmillä kartoilla lokille ja sitten kehrätään niistä lokista aivan aivan se on hyvin kivaa mutta kun ne on tuolla ruvenneet tehtaissa niitä kehräyttämään niin ne ei sitten enää itse viitsi niin ja se on vähän semmoista että se on niin siitä on mennyt se mahti pois että sillä ei oikein hanki paljon mitään että se ei oikein täytä tarkoitustaan ja niin yleistynyt tuo kaiken tehtaan tavara että
miten ne teidän nuoruudessa kehrättiin ne
niin kehrättiin sillä lailla että sitä kartattiin ja kehrättiin ja laulettiin ja juostiin se oli joo ja pidettiin talkoitakin että saatiin niitä lokkia että ei tarvinnut karttaustalkoita niitä oli joka talossa - talvella pidettiin niin
myytiinkö niitä Ouluun vai Luotoon
Ouluun no täällähän melkein kaikki teki kotiinsa niin Ouluun ne vietiin markkinoille ja haki ne kotoakin niin nuo pohjalaiset ne ruukasi ottaa enemmältä niitä - tikkuröijyiksi sanottiin ja sukkaa vantutta ja mitä mikin sai tehdyksi niin aina ne markkinoilla kävi kaupaksi ja kuinka minkä verta sitä nyt olisi aikaa kun ei sillä saanut kuin kaksisataa markkaa röijyltä enpä minä muista vuosilukua mutta sittenhän se sitä nyt jo sai sata markkaa viimeisiä kun minäkin olen tehnyt myinhän minä tuolle Pääkön Matillekin myin se ei nekään kieltänytkään sata markkaa röijy ja Raahen pormestarille kudoin ja semmoisille herroillekin niin ne ostivat että kun tuolla kilpa-ajoissa seisovat ja kilpahiihdoissa niin - onpa lämmin pusero päällä joo
tekikö täällä monikin myyntiin niitä
niin tekikö teki ne monikin niin niitä oli paljonkin jotka ne sillä lailla saivat niin kuin paremman hinnan villoilleen niin kun jaksoivat tehdä niin ja eikä se ollut vastenmielistä kenelläkään kun se siitä sai sen rahan sitten niin joo
täällä oli paljon lampaita teidänkin nuoruudessa
no parituhatta kun ne tuolla laitumella kulki vapaalla laitumella - nythän ne on kauan jo olleet kun se aitauslaki tuli niin niitä ei ole saanut sinne panna mutta sehän oli se lammasjako niin sehän oli semmoinen juhla että koko kylän lampaat ajettiin ja sitten kahdesta päästä alettiin jakamaan niitä
miten ne saatiin tuolta rannoilta pois
no se oli mies talosta piti lähteä hakemaan ja ne sitten - toi isoja joukkoja aina se se oli aitaukseen johonkin täälläkin se oli tuossa Mattilassa se oli aitaus ja töyryllä oli sitten Ojakylässä ja ne alkoivat sieltä päin toiset ja toiset täältä päin ja ne joukot meni sitten ristiin ja ne tuli samat mitä oli vielä jäljellä niin ne tuli sitten toisiin päin toiseen päähän että saivat ja jäi niitä sitten jakoperiinkin että ne vaan niistä ruvettiin sitten maksamaan joita sitten jäljempää haettiin metsästä niin ne oli sitten niitä rahalampaita poikaset lähtivät jo lammasjakopäivänä niin hakemaan ja laukkasivat siellä - saivat lanttia sitten kun niillä rupesi jo saamaan ja se viisikymmentä penniä päivälle nousi se hinta aina lujassa se on ollut raha niin
mistä ne kukin tunsi sitten lampaansa
no niillä on merkit korvissa ne karitsana merkitään kun itse kukin merkitsee ja se on kaikilla ollut erilainen - oma merkkinsä sitten siitähän ne tunnettiin eihän niistä muuten olisi tiennyt omistaan mutta niillä oli meilläkin oli tässä Hassissa niin oikea poikki ja tyvi halki ja vasemmassa laippo päällä se oli se laippo niin se se oli tuommoinen tuommoinen jonkunlainen tuommoinen jonkunlainen on tässäkin paperiakin en minä taida osata niin säännöllistä tehdä että se pääsylippuja on sitä joskus oltu talollakin nämä oli minun tuolla ollut minun mieheni kaapissa kun se - ovella ollessa no se on se lampaan korva minkä se on lainen
millä ne tehtiin ne merkit
puukolla tuosta poikki ja tuosta halki ne sitten joutuu hukkaan ne palaset ja ja sitten se toiseen tehdään sitten niin kuin laippo alla se on laippo tuommoinen ja tuossa on tuossa on tuota poikkein tuo menee pois ja tässä ole se halkein sitten ja tuossa laippo sitten laippo ja ja - toisella talolla oli sitten pykälä - toisella puolella että jollakin pykälällä erotettiin niin se oli sitten jo oma niin se kyllä kai ne se oli täälläkin oli tuo Sorosen Asseri on se vieläkin elossa ja se on tuolla Etelä-Suomessa niin se kun muisti kaikkien lammasten merkit ja kaikkien lehmien kellot tunsi niin tuolla kun se oli että se oli sitten tarkka että se on itse kullakin joku hyvempi että se joo että näin Isonkylän puolen lehmien kellot kun se oli paimenissakin niin se ja - hakivat niitä tuolla Hanhisessakin niin se tiesi sanoa kenen lehmän kello nyt kuuluu oli niin mukava että
no niitä syksyllä teurastettiin lampaita enemmälti
joo sitten kun oli se lammasjako se oli siinä mikkelin aikana että ne otettiin no niitä ne piti sitten niitä joku puolikymmentä aina teurastettiin ja että sai ne rupit verorahaksi vietiin kaupunkiin siellä ostettiin ne niin kuin nytkin ostetaan mutta se on - eihän se noin ollut sääkeriä se lihan osto että templauksilla kyllä piti käydä mutta kumminkin niin se sai - oma omiaan mennä myymään ei se ollut sitten ne sai siellä ostaa mitkä kauppiaat halusivat niin kun oli templauksessa käynyt
sitten itselle lahdattiin kanssa
itselle lahdattiin kanssa ja sitten niitä kasvatettiin karitsoita jouluunkin asti ja sitä turkkivillaa kasvatettiin sitten kun ne oli kerittynä sitten taas lahdattiin niin niitä nuorempia niin että sitten sitä - kotitarpeita parhaiten vielä kun ne - oli - saatu ensin ne niin kuin aikaisempia lampaita myyntiin niillä sitä enemmän sai kun ne painoi mm
niistä otettiin kaikki talteen sisälmykset ja
joo keuhkot maksat ne otettiin ja ja talitkin nehän oli ne oli tuolla laitumella niin niissä oli paljon taleja ja eikä niissä tiennyt sitä liikaa rasvaa olevan eläinrasvaa että kaikki ne syötiin nythän ne nakataan menemään mm sitä haettiin taleja tuolta teurastajiltakin niin että kun ei omia ollut niin paljon kuin olisi syöty niin
miten se suolimakkara tehtiin oikein
no ne käännettiin ne suolet niin - aivan ja sitten puhdistettiin nehän päältä ovat puhtaita kun ei niihin mitään tullut niin se menee sisäpuolelle tuota se se se puhdas puoli ja sitten päältä se oli syksyillä ne kun oli sulan maan aikaa niin ne silpuissa - poljettiin ja tuolla äpäristöissä jossakin ja sitten silpuissa ja lehmän suolet ne kun ne - nekin kun tehtiin makkaroiksi niin nekin silpuissa muutettiin silput aina väliin ja pantiin taas - uusia ja vettä vähän sekaan ja saavissa poljettiin avojaloin se se joku joku otti ne aina tehdäkseen ja sitten sitä se veri tehtiin taikinaksi ja ja tuota kun ne oli ne suolet puhtaat niin ne jonkun pituiseksi pantiin ja sitten siihen ratilla - veritaikina sisään ja puutikuilla makkaratikuilla vähän pantiin semmoisiin renkaisiin ja voi että ne on maistuu vielä kun ajattelee ei niitä tee kukaan enää mm
mitä muita veriruokia te muistatte
no niitä tuota niillä oli heidän omat nimensä kampsuja tehtiin ja sitten tuota no ei sitä verestä muuta ollut kuin ne makkarat ja pylsyt ja - kampsut pylsyt tehtiin lampaan mahoista kun ne puhdistettiin ja sitten ommeltiin semmoisiksi tuommoisiksi kokonsa puolesta ja pantiin sitä - veritaikinaa sinne sisälle ja ne piti - ommeltiin laidat kiinni niissä pylsyissä että ne ei pursuneet pois sieltä ja ne sitten - keitettiin ensin muuripadassa ja sitten uunissa paistettiin niin jopa passasi niistä keitettiin velliä sitten ja ja jankkia rössypottuja
miten ne kampsut tehtiin
no ne kampsut ne oli kivoja kanssa kun tässäkin on melkein niin ei ne näin isoja tehty mutta melkein ja ja tuota tuonne pantiin sitten niitä ispinöitä - painautettiin reikä se tuohon - hieraistiin kämmenellä ja painettiin reikä ja siihen ispinä siihen ja hyvä tuli ne kanssa sillä lailla että keitettiin ensin ja sitten paistettiin ja joka keitetyn paistaa se makean maistaa mm
no miten sitä voita tehtiin ennen teidän nuoruudessa
no niitä kun ei ollut oikein noita meijereitäkään kaikilla niin se ne viilitettiin puupytyissä maito ja sitten kuorittiin se viili pois ja ja tuota siitä sitten siihen pantiin niin kuin pohjapiimä saa sanoa että kun tuli niitä viilejä asialle asti ne sitten puukirnulla kirnuttiin ja oli hyvää
kestikö kauankin kirnuta
no se - se oli monenlainen se että kun vai oli hyvässä hyvästi hapantunut sillä lailla että se tuli voille että ei ollut liian lämmintä eikä eikä kylmää että se oli vain passelia ja harjaantuihan ne sen tekemään passeliksi että se oli ei se ottanut kuin jonkun puoli tuntia kun se oli voilla ja sitten se kaadettiin johonkin kaukaloon ja otettiin voi pois ja huitu jäi juomaksi mm
miten sitä juustoa tehtiin
no se oli se juusto siihen pitää olla juoksutinta vaan mako se oli mako nimeltä kun sitä pikkuvasikalta otettiin ja puutikkuun pantiin ja sinne ternimaitoa sitten - siihen niin se oli sitten mako ja sitä pidettiin padassa padassa sitten sitä että se pääsi sieltä tulemaan se se juoksutin se se pantiin sitä ternimaitoa niin sitä sitten sanottiin juoksuttimeksi ja oli sitä myydäkin sitä juoksutinta pulloissa on sitä vieläkin ja sitä -- pata pantiin semmoista että se oli - haaleaa ja siihen sitten se niitä makoja ja annettiin olla siellä jonkun aikaa ja nostettiin ne maot pois niin niin tuota se tuli sitten siellä aivan niin komeaa juustoa että joka teki sitä leipäjuustoa niin se piti silloin sitten valuttaa kaikki hera pois ja paineltiin kapustalla ja tuota mutta kun noin - keitettiin ja syötiin niin oikein lusikkaruokana niin sitä ei se jäi se hera siihen sitten ja - ne kokkareita ja sitä on hyvä herraa kiittää kun on kokkareita seassa tuleekohan nämä kaikki tuonne
miten se reikäleipä tehtiin ennen
no niin kai se tehdään tehtiin kuin nytkin että vormulla taikinaan tehtiin taikinasta otettiin että vormattiin tätä siinä vormussa on on semmoinen kiintein semmoinen - jolla tulee se reikä ja siitä pantiin tankoihin sitten ne leivät kun niihin tuli reiät
selittäkääpä tarkkaan taikinanteosta lähtien se
no - no se semmoista kuin reikäleiväksi niin sitä sanottiin - hapanleipätaikinasta että se jonka pari vuorokautta oli että se oli vakituinen saavi ja se taikinasaavi jossa se aina tehtiin että siihen pantiin - minkä verta mikin leipoi niin se pani vettä ja ja jauhoja sekaan sitten ja se annettiin olla sitten ja se oli vakituinen härkin siinä kanssa niin että ja siinä saavissa oli reikä että se härkkimen varsi jäi pois sieltä ja se härkin oli aina siellä sitten no se happani sitten mukavimmilleen niin kuin pari vuorokautta oli ollut ja sitten se leivottiin ja se nousi se ei tarvinnut enää muuta hiivaa että se sillä tuli ja sitten tehtiin siitä reikäleipiä ja pitkät tangot pirtinkattoihin tehtiin kahdeksatkymmenet leivät niin oli isommat väet niin niin se ja tuota hiivaleipä tehtiin niin se siihen otettiin kun sitä tehtiin sahtikin kotona taikka se kalja niin sitä - siitä otettiin käytteet kun humaloilla käytettiin niin sitten otettiin ne hiivaisia humaloita talteen aina ja kun oli joku semmoinen mitähän oli tuohesta vain mistä se lie ollut minunkin kotona oli tuota semmoinen iso miksi häntä nyt sanoisi niin vati jonka johon ne otettiin ja se ei siitä tuli sitten aina siihen hiivaleipään kun liotettiin vettä vedessä niin ei tarvinnut ostaa - tuota sitä - kouhaketta ollenkaan kaikki kotona tehtiin no nythän ne ei muuta kuin se - monta jässäkkää kaupasta ostetaan ja sillä mutta silloin sota-aikana kun ei sitä - ollut sitä hiivaakaan sen jäljissä laukattiin niin monessa kaupassa aina - sai mutta oli siihenkin konstit että leipomaan pääsi kun piimällä piimästä - hapatti sen hapatuksen ja sekin nostatti leivän mm joo
myytiinkö sitä maitoa ennen vanhaan
no myytiinhän sitä naapureille jolla ei ollut lehmiä ja sittenhän ne niitä alkoi tulemaan niitä meijereitä että se oli semmoinen käsin pyöritettävä meijeri ensinnä mitä tännekin on tullut ja siellä ne sitten kermat erosivat ja ja - käsinen puukirnu oli jota veivillä väännettiin niin se tuli - kirnusta oli sitten meijerillä
muistattako te mitään erikoisruokia ennen vanhaan jota ei nykyään ole enää
no enpä minä oikein ole ollut niiden ruokien jäljissä kun sitä on aina kotona ollut - eihän ne nyt pidoissakaan enää tee muuta kuin noita voitaleipiä mutta ne oli - riisipuurot ja ja tuota sopat oli tuota niitä - luumuista keitettiin soppaa ja siirappia siihen oli pantu sekaan ja ja sitä sen puuron kanssa sitten sitä soppaakin tarjottiin ja maitoa sai panna ottaa joka halusi mutta se soppalautanen tuotiin kun puurokupitkin paistetut puurot niin riisipuurot että ne uunissa paistettiin hautajaisissakin se oli kutsuja aina hautajaisissa se sitten jäi sinne tarjoilijoiden kanssa niitä puuroja paistamaan kun muut lähti haudalle
tehtiinkö nisua ennen vanhaan
no on sitä tehty sitä nisua aina kipeneensä vähäistähän se on ollut että niin kuin jouluksi jouluksi aina ja - ja semmoisiksi isommiksi pyhiksi niin niitä ole tehty että vähäistä se on se nisun syönti ollut
marjat poimittiin tarkkaan metsästä
no en tiedä hänen tarkkuuttaan mutta kumminkin poimittiin ja myytäväksikin ja kotitarpeeksi että myytiin niitä saaveittain haalattiin tuona kun se oli vähän huonoa se haalaus silloin syksyllä kun oli - laivankulku ja ennen kuin laivaakaan oli niin kun sitä veneellä kuljetettiin niitä niin että se tahtoi olla semmoista kun suuria saaveja oli niin eihän niille voinut mitään huonot kun oli kuljettajat piti miesten olla niitä ja - tuollakin tuossa muistan kun sinne Kyrönperäänkin kun se laiva kulki ja ja sitten oli ponkku ja että tuommoinen lankkusilta oli ja siinä ne perässä veti saavinkorvasta niitä marjasaaveja että - pääsivät sinne laivalle asti ei sitä saattanut kahdessa kantaa kaitainen möljä ja peräkkäin olisi pitänyt kävellä niin olen minä puhunut ja minun veli puhui jo tuolla Hentun Pertti niin se puhui kanssa joo - että niitä niitä on aina ollut ja niinhän tuo on ollutkin että se pannaan niin vuosittain aina itse kustakin seudusta hakijat niin niitä
jaa se Hentun Pertti oli teidän veli
joo
isä kertoi että se oli vähän niin kuin unessa näki edeltä päin asioita
niin ne pyysivät yhdessä niin ne tuli tuntemaan siinä toisensa hylkeitä melkeinhän ne tiesi aina että tuli semmoinen kiipeli että pitää lähteä hakemaan niin että siellä on kiinni nyt niin - hyvinhän ne saikin siinä se oli tuolla Marjaniemessä isäsi vielä
muistattako te mitään erikoista tapausta jonka se olisi nähnyt unissaan edeltä käsin
no en minä sitä muista oikein että se niitähän se näki aina niitä hylkeiden saaliita ja kaikkia ja ja olihan se kun se kerran kerran tuli viisi hyljettä yhdellä - kertaa kun tulivat niin oli lunta jo maassa että ne se oli rekikeli kun - semmoista lauhaa lunta niin ne tuli maata kohti ne hylkeet lähti tulemaan niin se oli komea läjä kun ne - olivat semmoisella - laitareessä niin laitojen sisällä viisi hyljettä joo en minä erikoista muista muista tuota vaan ne oli semmoisia ne unet että se oli aina jossakin hevosten kanssa eli jonkun kanssa että se pakkasi karkaamaan niin sille tuli semmoinen kiipeli että nyt siellä riekkuu hylje hylkeet tuota joo
minkälaisia ruokia sitä hylkeestä tehtiin
no eipä siitä muuta tehty kuin se että keitettiin sitä lihaa ei siitä ja ottihan ne sitä traaniakin jotkut kun keitettiin sen lihan kanssa niin ja söivät mutta ei sitä kaikki saattaneet syödä minäkin maistoin kerran sitä niin se ei tahtonut lähteä poiskaan suusta se maku vaikka olisi mitä syönyt niin se aina vain maistui siltä tölleröltä
mitä siitä traanista tehtiin
no se myytiin niin se oli Åström osti sen vielä että se sinne - parkitsi nahkoja niin se siinä - siihen tarkoitukseen tuota Åströmin tehtaalle joo
oliko täällä ennen paljon lehmiä täällä Luodossa
no oli niitä oli oli niitä monta taloa joissa oli lähemmäs kymmentäkin lehmää ja sitten niitä oli mökkiläisilläkin aivan melkein kalkilla se oli joku lehmä että ne saivat itse ruokkia ja tuolta korvista tekivät heinää heh ei ne kyllä sitä nyt ei tarvitsisi korpeen lähteä kun niin kauheasti mm kyllä ne joku Kestin Sippakin vaimoineen niin tuolla Härkäsäikän korvessa suovia teki ja ja Äijämatti oli ja ne ne meilläkin kun oli siellä niittyä niin ne siinä lavon eduitse kulkivat ja semmoinen ja aina sitten heinätakan kantoivat lehmilleen kotiin että se oli olan yli ei ne -- tuota tyhjänä kävelleet
ennen tehtiin kaikki heinä luonnonniityltä
niin no niin oli niitä joitakin - ketopeltoja että niin kuin vaihteluksi tehty väliin mutta kun ne piti kääntää niin aina parihevosella kylästä toinen hevonen kun eihän niitä itsellä ollut monellakaan kahta niin se oli hankalaa ei sitä paljon voinut uutismaitakaan raivata vaan ei sitä osannut sen kummempaa vaatiakaan sitä tehdä rojotettiin vainen niin tehdä rojotettiin vainen
kertokaapa tarkkaan se luonnonheinän teko
no se sitä kun mentiin niitylle viikatteet ja haravat oli kärryssä ja ne siellä ne pantiin sitten viikatteet varteen niin kun päästiin sinne niittypalstalle mihin ajateltiin mennä ja miehet niitti ja naiset haravoi luokoihin niin luokoiksi sanottiin kun kahtakin lakkiita yhteen pantiin niin ne oli luokoja sitten ja saatiin niitetyksi niin sitä sitten niin - missä oltiin yötäkin niin ne heitettiin toisille päiville kuivaamaan siinä luokoissa ja ja tuota sitten ne luokot otettiin lappoolle ja taas hajoitettiin ne lappoot toisina päivinä kun poutaa oli ja sitten niitä koottiin sitten latoihin niin mutta sen piti kolme neljä päivää olla ennen kuin niitä sai latoon panna kun vain oli olletikin että ei ollut aivan - klaareja poutia niin vaan enempi niitä oli poutia kun nyt on ollut tänä kesänä nyt ei ole saanut kuin väkisisin ja meillä on tuossakin keppejä niin - ne saatiin tulmata keppiin ja eikä ole - ole ollut ilmaa että saisi viitsisi ottaa poiskaan että märkiä joo kyllä se oli ja sitä oltiin viikon eväs pantiin tuonne kaukaniitylle niin kärryihin ja siihen pantiin leipäsäkit ja kalapytyt ja voipytyt ja - puuleilissä oli niin puolikymmentä leiliä kärrynperään - narulla pantiin kiinni ja lähdettiin ajaa kötöstämään ja - yötä vasten makauksia sopivia raanuja ja jos lie vilttejäkin pantu että no ei se siellä oli hirveän mukava sitten oli niin kuin huviretkellä niin ja kotona kotia jäi joku kun oli vain lapsiakin niin lasten ja lehmien tykö lehmät ajettiin aamulla metsään ja ne illalla tuli sitten kotiin joo
tehtiinkö sitä keväällä mitään taikoja kun lehmät laskettiin ulos
no eipä niitä minun aikanani enää tehnyt mutta puhuttiin niistä että kun se oli tuolla oli tuolta Kuusamosta täälläkin joitakin - asukkaita niin niin niin se oli pitänyt tynnyrit laittaa navetanoven pieleen että kaksi tynnyriä - päällekkäin kummallekin puolen portaita ja sen päälle sitten karjakko sitten ja sieltä aluitse niin lehmät mennä että sitä lehmälykkyä -- tehty en minä ole sitä nähnyt mutta ne on kertoneet että ne oli täälläkin kun niitä tuli tuolta Kuusamosta ja Pudasjärveltä noita ihmisiä - niin ne niillä oli semmoisia taikoja vaan on täälläkin ollut semmoista että on turpa pantu ja kynnysalle maan turpa kun ulos ensi kertaa lehmät pannaan ja ja - sai se olla niin kauan kuin se kesti ja sinne tuota sitten laitettiin niin että se vähän rupesi savuamaan siellä ja se heinäpuoli sinne alle ja jotakin kai pantiin jotakin öljyä eli mitä lienee pantu että se savusi sen yli lehmät meni niin sitä oli sitten ei tulleet jalat kipeäksi kesällä eikä että luultiin joo
no yrittikö ne kukaan saada taioilla toiselle pahaa aikaan
no on kai ne yrittäneet ja ja muka luulleet korjaavansakin niitä näin minäkin yhden joka uskoi niihin taikoihin niin se se päresoihtujen kanssa kiersi navettaa palavat päreet oli ja siellä käveleskeli ja tuota että lehmälykkyä tekee ja jos sitä oli luullut että sitten on muut tehneet pahaa niin se puoski pois joo
no miten se - metsänpeittoon paneminen tapahtui
no sitäkään ei kyllä ole ollut mutta kun sitä on puhuttu niin se no kun ne on menneet niin hukkaan elukat ja ihmisetkin että ei tuota niitä ole löytynyt että eihän sitä hirveän suurilla väillä ole kyetty hakemaan mutta mutta tuota niin se on kun ei sitten ole alettu löytymään niin ne - on kirkonkellot kun on käyneet äänessä niin silloin se on löydetty eikö ole kivaa
oliko täällä ketään semmoista poppamuorin tai noidan maineessa olevaa
no - olihan se se tuo tuo tuo Kivipää Kivipään muoriko se oli vain mikä se oli no niin se oli Kivipää - Pertaa Pertaan muoriksi sitä sehän on siinä Luodon ensimmäisessä kirjassakin niin se on sehän se on vähän ollut semmoinen että se on luullut jotakin voivansa vaan ei suinkaan se mitään voinut mutta kun luulee niin sitä tapahtuu joo
mitä sen kerrottiin tehneen
no venymälankoja käteen kun käsi oli kipeä niin se piti yhdeksän solmua tehdä tuota yhdellä vetämällä ja sitten pthu panna tuonne kouransilmäänsä se ja puoskia että hyi kun on kipeä niin kivistäköön kun on paha niin pakottakoon
jäi ne Pertaan muorin taiat kesken
pitäisiköhän tuo alkaa alusta se siitä jos minä alan että Jeesus kirkkoon ajaa hevosella hiirosella lohen mustan muotoisella kalahauvin karvaisella Jeesus maahan rattailta sitoi siniset langat lihan liitti luut laittoi suonet yhteen sovitti alta aivan terveeksi keskeltä kivuttomaksi ja päältä luun tuntumattomaksi pthyi pthyi pthyi
uskoiko ne muut niihin taikoihin
no on ne teettäneet niitä venymälankoja mutta se oli justiin sama vaikka ei olekaan niitä solmuja että sama vaikutuksen se antaa kun käärii kun venyy käsi niin minä haen vain kyllä kai minäkin osaan tehdä sen venymälangan

minkälaista lankaa sen piti olla
no villalankaa tuollakinhan tuota villalankaa se vain tarvitsi olla tuossakin sitten on siksi että tuota se vain tuosta tuosta noin pantiin kävi se Pertaan muori meidän kotonakin siellä Hentussa niin siinä on jo kolme neljä viis kuusi seitsemän - kahdeksan ja yhdeksän siinä pitää olla sitä yhdeksän

minkälaisiin vaivoihin se tepsi tuommoinen
kun - oli kalvonen elin nilkka kipeänä että se oli niin kuin - venynyttä
mihin se sitten pantiin tuo
no siihen kipeään paikkaan no en minä sitä muista että pitikö se olla yön päänalustan alla no yksi kaksi kolme neljä viisi kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän tulipa nyt lääkettä
mitä sille sitten tehdään
no sitten se luettiin käärittiin tänne kouraan ja sitten luettiin nuo loitsut joo
pankaapa tuohon se
katso nyt siihen ei saa sitten enää solmua tehdä kun se pitää pujottaa tuonne alle vainen niin joo kun on kipeä niin - kivistäköön kun on paha niin pakottakoon pahemmin yöllä kuin päivällä
kiitoksia
siinä on taikuri oi hyvänen aika
oliko täällä semmoisia vakituisia kansanparantajia ketään
no eihän niitä ole ollut kai täällä mutta kävi se mantereelta joku Hämeen Heikki niin joka tuota luuli jotakin tekevänsä vaan narrasipahan viinaa ja tuota rahaa niin kun se oli semmoisia niin kuin - jalkakuolioita jalassa ja semmoisia niin kun - se uskottiin että kun hän laittaa luonnonlääkkeistä jotakin voidetta tuo Rupukan - Kustu se oli Rupukan isäntä niin kai viimeksi jota se puoski ja kun sillä oli jalka niin kipeä kovasti niin jotakinhan sitä kun luullaan apua saavansa se se oli talvea ja se hevosella ajoi ja ja tuota tuolta se oli Siikajoelta eli mistä lie ollut ja se - oli joku Mallulainen toinen ja se sitten kun se tappoi sen Mallulaisen lopussa se - Hämeen Heikki sitten kai se joutui niin - sinne mihin niitä - pannaan jotka tekee semmoista että - ei niitä ole Luodon Luodossa ollut vaan kyllä sitä vanhempaan aikaan on ollut että ne on tuonne hautoihin menneet tekemään kun hauta on ollut avonaiseksi tehtynä niin siellä käyty polttamassa olkia ja ja jotakin ja ne kertoi - muutamankin tapauksen että kun ne oli vähän jotkut saaneet huomiota että siellä ollaan tuota hautuumaalla ja sieltä näkyy valkeaakin niin se oli karauttanut yli aidan kiven ja se oli lentänyt siihen ja johonkin tauluun rämähti mutta oli sieltä - haudastakin lähdetty että nyt siellä on keemenettä että kun ei tohtinut ollakaan siellä
miten niitä sairaita elukoita lääkittiin ennen vanhaan
no se oli tuota teriakki ja laakerinmarjat ne oli - niitä että laakerinmarjat ne oli semmoisia niin kuin jäniksen piparoita että apteekista sai ja teriakkia se oli semmoisessa rasioissa vähän semmoista pehmeää salvaa ja liverstikkuja sitten oli kanssa ja niitä se se oli joku joka niitä teki semmoisen sanottiin letyn lääkkeiksi että se oli letyssä kun ne tuli semmoiseen ähkyyn tuli ja ne paranivat kun - niistä tehtiin sitten tippoja kahveja pantiin pulloon pantiin kun kahvimyllyllä se oli joku vanha kahvimylly joku niin piti niitä lääkkeitäkin niin sillä jauhettiin ja kahveja jossa liotettiin ja sitten se laitettiin niin niin hevosen kuin lehmänkin - suupielestä sisälle ja ne ne parani se se ähky parani joo no kun se sai semmoista verestä että lääkettä mutta se nekin oli lopetettu apteekista kun ei niitä enää samalla nimellä myydä vaikka se ja teriakki se oli kanssa mutta ne ole jotkut muut tuota lääkkeet siinä pantu niillekin paikoin nimiksi niin
eikö niitä taioilla yritetty parantaa
ei ei niitä että ne joka - sitä teki niin se ei sitten taikoja tehnyt joo
riittikö täältä paljon maitoa myytäväksi
no kyllä kai se mutta se maito jäi jäi tuota se meijeriin kun oli niin se maito tuli itselle takaisin kun kerma vain meni sitten sinne myyntiin että maito kotia jäi mutta kumminkin se tuota siellä yhtiömeijeri oli jo minunkin muistini aikana niin
minkänimisiä lehmiä te muistatte olleen
no tuossakinhan niitä on niitä lehmiäkin lehmien nimiäkin mitä niitä oli tuolla Lepistössäkin niin
minkänimisiä te muistatte itsellä olleen
no sitten niitä oli tuota Ilona ja Äpyliä ja Omenaa ja Helunaa ja Lumikkia ja ja Ruusu ja Lempi ja Lykky ja mitä niitä on ollut niin joita minäkin olen kasvattanut ja - ristinyt niin Vakkeri ja Hälppä ja semmoinen vähän vähän hälppä elukka se sai nimekseen Hälpän
nimitettiinkö lampaita koskaan
no ei niillä lampailla ollut kuin pässi ja ja - ja uuhi niin saattoihan ne kun lapsia oli pienenä ne kun omituisia lampaita räknäsivät ja - omistelivat niin leikkivät niiden kanssa niin saattoi kai niillä olla niitä nimiäkin niin vaan minä en olen niitä käyttänyt koskaan niitä lampaan nimiä
minkä nimisiä hevosia teillä on ollut
se oli mikä se nyt olikin se musta hevonen en muista vaan Hurmo se kyllä yksi oli en nyt satu muistamaankaan toista ei meillä ole tässä ollutkaan minun aikana kuin kaksi - hevosta se oli Hurmo viimeinen oli ja
minkälaiset navetat ne oli teidän nuoruudessa
no tuossakin on yksi navetta joka on jos on akkuna tänne päin niin ei ne häävejä ole olleet vaan se on kyllä että on ruvennut jo lahoamaan että minun aikanani että se on kolme neljättäkymmenen vuoden vanha puolivälissä neljättäkymmentä

mistä lähtien niitä lehmiä ruvettiin pitämään sitten ketolaitumissa
no - miten se enhän minä niitä vuosilukuja muista en
ne oli ennen kokonaan luonnonlaitumilla
niin ne oli aamulla ajettiin ja ne illalla sitten tuli itsekseen - oli sitten paljon lehmiä joita piti hakea tuolta rannoilta asti vaan minun ne on aina tulleet kotiin niin minä niitylläkin kuljin niin ne oli lehmät aina kotona kun tulin niin että niitä ei niiden kanssa ei tarvinnut paljon kuluttaa aikaa aamuilla laitettiin aina heiniä - sinne valmiiksi parsiin niin ne meni mielellään sisälle
oliko teillä paljon lehmiä
no ei niitä ollut minun huostassani ole ollut kuin jonkun kerran neljä että kolmea se oli kolmea vai aikaista ja sitten vasikoita kyllä kai niitä - olisi vain että nyt kun kaikki - heinikot saisi tehdä niin niitä saisi viittäkin pitää kun ei hevosta olisi mutta nytkin jää kokonaan yksi niitty - niin kolmekin niittyä jää tekemättä siellä Munakulju ja Juurakko ja Somera niin jää aivan koskemattomaksi vaan niitä ei enää tuolla niitä kaukaniittyjä kykene tekemäänkään ne on niin vettyneet ja suostuneet kun tuli nuo traktorit että sitä saata niittää kun ne viikatteella niitettiin ja sitten hevoskoneella - mitä sai keveämpään se oli kuin noilla toisilla toiset ne jää mutaan siellä niin ne on häätynyt heittää pois
eikö ne ollut eri luonnonheinälajeilla omat nimensäkin
olihan ne ja se oli hanhenheinä ja ja hiirenheinä ja utukka ja lätäkkä ja suolakka ja ryyti on kait on kai tuossakin jo sortteja
minkälaista se utukka oli
no se oli se on semmoista se utukka että se oli lyhyttä ja ja sitten hirveän liukasta että sitten ei tahdo viikatteellakaan tahtonut saada kuin aamukasteen aikana että se tahtoi ylistä aina niin ne miehet kun yökunnissa oltiin silloin kun se utukkaniittykin oli niin ne häätyivät aamulla käydä kasteen aikana sitä niittämässä niin joo
mitä heinää ne lehmät mieluimmin söi
no kyllä ne on tuo tuo tuo se rantaheinä rantaheinäksi kun sanottiin että siinä on kyllä sääriheinää ja - ja - karupäätä ja niin semmoisia ja - semmoista rytisekaa se on oikein semmoista pikku rytiä joka ei ole kuin vain tuommoista niin ne on hirveän mieluista mutta kun ei niitä enää saa tehdyksi
tehtiinkö sitä kahilaa ollenkaan
no kyllä ne on tehneet sitä kahilaakin jotkut mutta -- tuostahan sitä Salmesta parhaiten on tehty että ne on veneillä sitä kuljettivat kotia se on hyvin hankalaa hankalassa maastossa se kahila kun se on semmoisessa liejuisessa meressä niin mutapohjassa vaan oikeaa - semmoista isoa rytiähän ne on kyllä paljoudessa tehneet tuolta Syökarista ja ja Kirkonkarista ja pitkää ryytiä
loppuiko koskaan heinät talvella kesken keneltäkään
kyllä ne loppui moneltakin kesken vaan ne toisiltaan sitten sai ostaa niitä moneltakin ne loppui kesken arvanneen niin sitä
joutui syöttämään oljetkin
no olkiakin paljon pantiin ja siitähän sitten jäi vuodetta kuin olkia
annettiinko teidän nuoruudessa lehmille jauhoja ollenkaan
no antaahan niitä piti että kun se tehtiin siitä kun ne riihellä puitiin elot niin siitä tuli hyviä ruumenia sitten kun masiinattiin ne ruumenet kuumalla vedellä haudottiin ja siinä jauhot annettiin ja ne söi niin hirveän mielellään että se oli sitä ruumenapetta - teki ne silppuakin ne oli oikein semmoiset silppumyllyt